སེམས་ཅན་ན་ལས་ཁེ་ཆི་ཆི་དྲས་སེམས་ཅན་ཁེ་པོ་ཆི་ཧེ། ཐ་འཇམ་གླིང་ན་སེམས་ཅན་ཁེ་པོ་ཆི་བློ་རང་རག་སོ་སི་ཁེ་ཆི་ཧེ་པོ་ཨིན་ཐ་ང་གི་སེམས་ཅན་ཆི་ངེ་གི་དཔལ་བཀྲིས་ཤུགས་ན་གོ་ཐང་པོ་ནོ་བོ་ནོ་བོ་བློ་ཁུ་རི་ཁེ་ཆི་ཧེ། ཁན་བྱ་སེ་ན་ང་ཅ་མེ་གཡེ་ཐེ་བོ་ཆི་ལབ་ས་ན་ཁུ་བློ་མན་ཇེ་བི་ཁེ་ཆི་ཧེ། ཝོ་དི་ཐེམ་ར་ང་ཅ་གི་ནུ་སེམས་ཅན་ཁོང་ལོ་ཡ་ང་ཅ་གི་ན་གཡུ་སེ་ན་གཡ་ཞེ་མས་ཀི་སེ་ན་གཡ་ཞེ་ཁོང་ལོ་ཡ་ནོ་ཞེ་གི་ཁེ་ཆི་ཧེ་དེ་ལེགས་དུ་སི་ཆི་བཙའ་མས་དུ་ཆི་ཁོང་ལོ་ཁེ་ཆི་ཁན་ཧེ་སེ་ན་ཁོང་གི་མེ་ལོ་ལེདྷྥ་ག་ཅུ་གི་ཝོ་དེ་མཁེ་ཆི་ཧེ་ཧེ། ཝོ་དི་ཐེམ་ར་འཇམ་གླིང་ན་ཧེ་པི་སེམ་ཅ་ཐམས་ཅག་བློ་རང་རང་དོས་ཀི་ཁེ་ཆི་ཧེ་པོ་ཨིན།